To ūwâ maa kənə kana ɗura ru kweẽts sín kafeta, ru kweeta sinka fawara em kiiyabasa fiding ngən tiĩ ngə bad tase ara mee boɗa nə tase noo mee noonə meẽ pə haã em kiiya səba ngə heerə mee ngə leerən ngə baɗa ara a tase ɗǎǎn mee baɗanə maɗa wǎǎgo ngə too mada ngə baɗa ngə kər astəm waãgo ngə ma tums mee ngə badan ale niĩ ngə le mee ngə le nə a wee mee ween ngə koõ, ngə hamaa kəuwo timima ma peɗen peera mee ngə leera’ em kiiya bəngga səɓa nə kə ngə bada ngə baɗa taa moo ngə teꞌa noo are mee noon mr ngə too ɓəraã bəngga ngaa yǎǎ mee yaã ngə le a fom singgə wo ngə ɓas nem kweets a se, peeran, dəm rusə bura, ruusiya kə ngə walə tiryǎǎge ove ngə soto mee ngə boro nə ngə soƙlə mee ngə sok təə nə kə ngə badaa hum ngə le har amoa fiĩ hẽ mee fiĩ nə ale ngə foo em kiiyo ɓa bəngga səba ngə leerə ngə bada meen nə bada nə. Ngə pa mbəraã ngaa rii samra bəngga, em kiya səba ma tíríya ɓə fomaa ara ɓə noo bəkiri mee ɓə kirí nə ngə too samraꞌnga ngə yaã ɓəras, ngə tǒǒ samra mee ngə tǒǒ nə ngə sok tə ngə badaa a en kiiya ma tiri ngə badsas ara səbaní mee badan ngə yaã nə em kííya səba kə ɓə talo bura a tomaa ma nang ngə kǒǒ to usu ən le mee ndə bura awee peera dəm ən noosə ɓol-ɓol ɓoɓoss mee noon em kiya səba nə ngas yadda nə kausa tiĩya ngətəo tír yaage, mee ngə walən ngə yo, mee yon ngə soro mee ngə noo em kiya ngə nasa ara səbanə ngə kǒǒ ngəti ta ya mee nooma karwa ngə too tír ngə soro me ngə soran afərkə haãma nə ngaa sâulə em kííya səba ngə híí tums a kəu ən nooma kams ən fom bol bol maabo mee ra we ən noo maaso parat ma tasíyi a kǒǒ ale ta ngə too ya waãgo ma ǎǎtəm ngə təmba ngə yo mee ngə yo nə ngə təmba gə yo mee ngə yo nə ngə tə mbe ngə pa ngə baɗa em kiiya səba ngə noo ma tase mwe roə a fomaa kəu wə siye man yar sə mee noma.